Si 'hiaj chube ba taaj chube niin chuj tukwi' chuj ni hiaj nari' tukwi xuj, min nne xuj tukunun xuj tunej xuj ba taaj xuj o' xuj tukwi' xuj nunin' sisi kwenta si a'man ruhua xuj niin xuj tukwi xuj, a sij kwenta nihia' ra xuj niin chuj tukwi' xuj, sani bé ta min 'hiaj nej chube min nne xuj nga tukwi' chuj tukunún xuj tune' chuj, tuku chuj nej chi'ñanj chuj nej nej bé ta min 'hiaj xuj nga tukwi' xuj, bé ta min anin ruhuo sisi a'min xuj nga tukwi' xuj anin ruhuo, sani nun niín hio un si a'min si sta'anj nej chuku niki, bé ta min 'hiaj nej xuj ruhua chiñán únj niin únj si nikaj únj chube.